Ba'zi odamlar o'ylashlari mumkin mushuklarni sovuqqon va befarq, <hesitation> odamlarga mehrli emas deb o‘ylashlari mumkin. <hesitation> Lekin bu mehr ko‘rsatishi <hesitation> uni egalariga bog‘liq.